لو كنت اقدر ابقى طائر ليوم واحد ,هختار العصافير - اه <hesitation> لانها طبعا بطير فى اى مكان ,تقدر تطير براحتها, اه <hesitation> ممكن تسافر من بلد لبلد ,تقدر تروح فى اى مكان براحتها ,فا دا كتر سبب احب ان انا اكون طائر عشانه